Ma pa na ya zam kǝl dǝ zhǝ ri tǝ pa wutanu na rǝ tsim tǝnizǝ gyiwi tǝ tar kuma nǝ makarata gha bible school lǝ kwarihi na mbwara ka cup bible school kwarihi to kimɓǝ ineteen seventy nine to tǝ nyi gyi wa to lǝ tǝ tar fǝ zǝ lǝ primary school na nineteen eighty one swa tǝ nyi tlǝ lǝ nǝzǝ mbǝ class two na dai dai wa gyi class two jǝ mbǝ class three yǝ tǝ jim ghyi tǝ nja jim nja mu gaza tǝ kimɓǝ primary lǝ ka kamiza tǝ ya ghǝ gyi agi kwangǝ muyǝ ma na gyi agǝ kwangǝ ya na tǝ ya kǝl common interance ga jifu mbǝ makarata pughǝ kuma primary school ma na zǝm ghu ya tǝ swaghǝ jim tsala ma pa katsala kimbǝ <hesitation> nineteen eighty seven ghǝza na tǝ tar mǝl trasfer gyi sǝgha mbǝ t. C mubi to ya sǝghǝ gyi t. C mubi nineteen ninty To ma na gyana nineteen ninty three na tǝ swa tlǝ ma shǝ tlǝn ya tǝ mbwa fa mu ghyi tǝ mbwa fa mu zǝlǝvǝ tǝ ya nja mu daga ma na kǝl za mbwa tǝ ya swa karatar mu miza to daga mu miza tǝ mbwa tlǝ nja kǝla kongǝl daga nja jamilɨ tǝ mbwa tlǝ zǝ nji yǝ kwa tala tǝ ya ji pazǝ makarata ta ya na mwbwa ka nǝ kwa tala primary schooldaga hyi tǝ swangǝ kumanǝ pi ghyi kwa mubi kimɓǝ aah two thousand and two tǝ ya ghǝnǝ ghyi za ri swa duw swagha mubi na duw ya swagha ki na ta ya swaghǝ kuni makarata univesty wa to first degree ya kǝnan ta ya swaghǝ ma na gyi na tǝ swaghǝ tsǝkǝla za tǝ mbwa bakǝ za jim mbǝ office tǝ vǝl nja director zǝ ga quality assure wa to lǝ mɓǝ local government nǝ ya mǝl tlǝn kagha gifi ilimi mbǝ ya mǝl tlǝn tlǝghǝ gha